komiði sæl og verið velkomin í í þættinum í kvöld segjum við frá ungum lestrarhesti sem hefur lesið næstum hundrað bækur það sem af er þessu ári fræðumst um skrítnar hefðir á breska þinginu og fáum viðbrögð ungra við þættinum hvað höfum við gert og nú verða sagðar

ellefu ára lestrarhestur í Hvassaleitisskóla í Reykjavík hefur lesið hátt í hundrað bækur frá áramótum og heldur bókhald yfir árangurinn Hrafnhildur Markúsdóttir er iðin við að lesa og fær flestar bókanna sem hún les á bókasafni Hvassaleitisskóla frá áramótum hefur hún lesið áttatíu og þrjár bækur en hún skráir lesturinn samviskusamlega í

Hrafnhildur sinnir einnig öðrum áhugamálum fyrir utan

og hvernig hefur þú fyrir allan lesturinn ég les alltaf á kvöldin þegar ég fer að sofa og ég geri það bara

bý mér til tíma í breskum stjórnmálum er fátt sem kemst að þessa dagana annað en Brexit umræður á þinginu vekja mjög oft athygli því mikið er um frammíköll og læti svo eru margar eldgamlar hefðir og venjur sem eru svolítið furðulegar þingið skiptist í tvær deildir neðri deild og

má ekki stíga fæti inn í sali neðri deildarinnar og hefur enginn úr konungsfjölskyldunni gert það síðan sextán hundruð fjörutíu og tvö það hefur verið hefð að í hvert sinn sem drottningin heimsækir efri deild þingsins skella þingmenn neðri deildar hurð í andlit fylgdarsveins hennar sem tákn um sjálfstæði sitt þegar búið er að velja þingforseta er hann dreginn úr stól sínum af samstarfsfólki og þarf að þykjast eins og hann eða hún vilji ekki taka við starfinu sjö þingforsetar hafa nefnilega verið

teknir af lífi af valdhöfum í gegnum tíðina þar af lét Hinrik áttundi hálshöggva þrjá þess vegna þykir skemmtilegur brandari á þinginu að láta sem starfið sé alls ekki eftirsóknarvert heldur beinlínis lífshættulegt og svo er bannað að skylmast í þingsalnum á gólfinu eru rauðar línur beggja vegna og á milli þeirra á að vera nákvæmlega jafn langt og tvö sverð þar af leiðandi ef andstæðingarnir

draga upp sverð ná þau ekki á milli fimmti þáttur

hvað höfum við gert var sýndur í gær þar sem fjallað var um líf á landi skógrækt og votlendi heyrum hvað ungum fannst um þáttinn nautgripir ropa og

mjög mikið sem hefur í för með sér mikla finnst mjög skrítið að það gerist svona þegar naut og kýr ropa

eitthvað fyrir mér um daginn en ég skildi ekki neitt bíddu

var að fatta eitt það er verra

því ef maður er ekki vegan þá borðar maður kú og þá eru

minni kýr

ropa vegan er svona sem borðar ekki kjöt

við borðum meiri kýr þá missum við mjólkina okkar ó

um skoðun vegan er gott krafan um aukið jarðnæði hefur leitt til þess að á hverju einasta ári er kveikt í skógi eða hann ruddur á svæði sem er meira en eitt og hálft Ísland að stærð einmitt bara eins og þarf að taka heilan sem kom í heiminn í dýragarði í Berlín í síðasta mánuði hefur nú fengið nafn yfir fimm þúsund tillögur að nafni á litla

bárust en að lokum var nafnið

valið eftir fótboltaliðinu

liðið verður helsti styrktaraðili og hjálpar líka til við að vekja athygli á stöðu dýrategunda um heim allan